Misy karazagny aroa tournevis: tournevis plat ndraiky tournevis parker. Fomba fampiasana izy, arakaraka visy andeha vahagna. Asefoka amin'ny visy tournevis io dia ahodigna amin'ny sens contrairen'ny montre izy kafa hamaha izy. Amina sensn'ny montre ndraiky izy kafa hanadiny izy.